پرتګال د سمندري خوړو او پخ خاص ډول د کب «باکالا» لپاره پېژندل کېږي. «کالدو ورده» چې د شنو شوروا ده، او «پاستېل ده ناتا» خوږ خوراک ډېر مشهور دي. د دوی پخلی ساده، خو د زیتون تېل او مصالحو سره غني شوی دی.